Do të preferoja të shpenzoja para për përvoja sepse besoj se kujtimet janë më të çmuara se sendet materiale. Përvojat, si udhëtimet ose koncertet, e pasurojnë jetën dhe krijojnë lidhje më të thella me njerëzit.